الادب بور موا مشي مهم تقراها, جونغ كاين ناس تانتيريسهم كاين لا, سما ماشي حاجة لي وكان متقراهاش غادي يوقع هاكا نقص فادح في حياتك ولا, كيما لي تقراه كيما لي ماتقراهش, ماشي حاجة لي غادي تزيد حاجة كبيرة فيك, يعني قادر انسان ملي يزاد ملي يموت ما يقراش ادب, ما غاديش تنقص منه حاجة كبيرة